هوايتي المفضلة الكتابه و السباحه و أن اي ؟ اتصفح السوشيال ميديا دول هوياتي المفضلة في الوقت ديتي ، وبحب المشي قوي يعني بس كل وحده أنا بستمتع بيها ليها وقت، لان هي بتخليني سعيده في وقت معين لكن في هوايات تانيه الواحد بيمارسها علشان يغير جو مش اكتر